Mixhena nruche vindé nu'u kandó chí uj <hesitation> kué nrutiani xava'ana tení, tan'na viné nu'u chinankin te ni chena, tejian kua vá chí, jákandó kando koño kú undó ku undó kando koño, té nrujtijan jaba'a xhexhi jakandó teján ni chedá ni da kuiná ditá ni chena xhí va'a xhixi uj. <hesitation>